אלאשראס אללי ראדי נכ’תארום נדיהם מעאיה ללמאריח, ו הוא מהנדס מכאני ו כהרבאי, הוא לי ראדי יערף יצרחנא אלאנס’ומה דיאל אלטאקה ו טביב, שי טביב ג’ראח, באש יידר יופראלנא אלריעיה אלסחיה, ו שי ח’ביר פזראעה אלפדאאיה באש יידרלנא אלמחאצ’ל לי נבקא ונעישו פיהא, נעישו ביהא, ו איש ענדו מהאראת פאלקיאדה, ו תיכון ענדו רוח إيجابية חית עאיש פיעזלה כיתח’תאג’ לשי איש פיעל’קה.